Gne biby tena maraninsay fatako zao: piso, amboa, <hesitation> elephant ,kangoro, horita sokatry, boloky, io zao da tena maranisay aby io zao, da mbola misy rabitro koa raiky.